هل تفضل أن تكون رياضيًا مشهورًا أم فنانًا مشهورًا؟ ولماذا؟ أختار أكون رياضي مشهور لأن الرياضة تعطيك صحة وقوة وتأثير إيجابي على الناس الرياضي يكون قدوة بالشجاعة والانضباط، والناس تحترمه لطموحه أما الشهرة بالفن، زينة، لكنها تعتمد على الأذواق وتتغير مع الوقت